Wakkati nde min njahanoo sariya so wiyanoo sarooɓe ɓee naɓooɓe min kaso. So fay mi hulaayi, mi dillinaaki. Mi wemmbaaka e hakkille baaliiɗo ɗum niinon. Sabi ɗee kulle hono mun e ɗee nokkuuje, faa mbaasaa dillinaade ana tiiɗi sanne.